Ko minanata mone dama mi ekkitake kanjum woni demal, demal marori. Ngam so taagu e wawi demal marori e leydi ndi bo e wodi ceede wole gadaata mum. Wawaay rema ko ñyamta haa hitande waylito.